Sukuu dɔleba de la tuunɛ lɔkɔ ŋwana ti fu wan nyaŋɛ dikɛ ki'isɛ bii yese ka'a bii sɛla n boi lɔkɔ puan naana.